<hesitation> Magnano akoa e soky zany na e trandraky refa hiaro tena izy da misisitry evao gn'hainy io zany raha vao mahare olo izy na mikasasasaiky mikasaikasaiky evo latagny tonga da mikodisitry izy mipody ame lavakinagny da agny izy da refa mahare mangingy igny koa izy da mipody miakatry latagny koa.